ايه في فرق بين الثقة والإيمان، الثقة عادة تتعلق بشيء ملموس أو شخص، مثلًا لما تكون واثق في قدرة شخص ما على إنجاز مهمة معينة هي معتمدة على تجارب سابقة أو معرفة معينة، أما الإيمان فهو أعمق وأشمل من الثقة، الإيمان يكون متعلق بشئ غير مرئي أو غير مادي زي إيمانك بمعتقدات دينية، أو إيمانك بمستقبل أفضل حتى لو ما كنتش متأكد مية بالمئة من النتيجة.